أحب أتعلم الأسبانية، يعني من كثر ما سمعت عنها أحسها لغة جميلة ويتحدث فيها يعني كثير من الناس حول العالم، وأيضا راح تفتحلي يعني أبواب جديدة للسفر، وإني أجدر أتعرف علي ثقافاتهم وأتواصل مع الأصدقاء الجدد من دول مختلفة، فبختار اللغة الأسبانية.